انا واحد الناس نتمنى انه لو كان نقدر نتكلم اللغات العالم كامل، على الأقل نفهمهم نقدر نتواصل معهم نقدر نعاونهم نقدر ن- نقدر انني لو كان يجيو يهضرو علي بالهضرة مش مليحة نقدر نفهمهم واش راهم خممو علي، نقدر نن- نخ- نفهم حتى افكارهم، تتواصل معاهم دير معاهم تجارة دير معاهم صناعة <hesitation> تتعلم من عندهم يتعلموا من عندك.